देखो सा हुकम आप बोल रिया हू कि ऊचाई पर तपमान कम हुआ तो वा बात तो सिद्धि सिद्धि बात है। का भाई जत्रो तपमान कम्म हू उन जगह ठंड वड़ा पर गर्मी घटा। आप लोग बोल रिया हू का ऊचाई पर पानी उबलबा लागे तो सा हुकम पानी उबलबा वस्त तो तपमान ज्यादा होबो चवा है।